Yambaepapa vae s mbaeti metei, mokoi, mboapi, irundi, pandepo, ova siu juri sau pañandepo, pañandepo metei, pañandepo mokoi, pañandepo mboapi pañandepo irundi, pañandepo pandepo, pañandepo pañanadepo ova pañandepo chau, mokoipa metei, mokoipa mokoi jukurai yaja yaja